طبعًا، أبَفَضِّل العمل بوظيفة أحبها لكن راتبها منخفض؛ لأن الشغف في العمل تراه ضروري ومهم، ويعطيني دافع للإستمرار والإبداع، وقت اللي أحب اللي أعمل فيه، أكون أكتر سعادة وإنتاجية، وأستمتع مرة بالتحديات اللي أواجهها، لكن العمل في وظيفة ما أحبها، حتى لو براتب عالي، شيء ممل ومقرف.